Tohizo azafady ity tantara ity: Indraiky andro, nahita fomba hifandraisa amin'ireo vahiny boaky agny amy planeta hafa ny mpahay siansa raiky.